Zay aloha tsy de haiko na hoe mampita fahalalana amy taranaka magnaraky gny biby. Fa gny haiko aloha zany hoe misy raha naturel fa na- natoraly namboarin-jagnahary agnatiny ao ka igny raisiny gny biby hafa hoazy avao koa da magnaraky hoazy.